Nga fajoña ch’itse kjutsa t’ai kú kuacha ña’a ma ijin baporru minchare nguinisinña kjutsa kju ngatunña kú kjia ijin kú nga t’aiya kú kjia ijin xan mindure kú tsajmi tsanga tjin xka xungajo kui xan xungajo ijin mindureya kjutsa kju ijin ‘betere kui xka xungajo ma ijin ‘betere tsjai ma ‘bete saña kju xka san niokolas tsúre xuta kui ‘betere saña kju ijin kju tkuña kúu ku kui xka xungajo xi ijin nitsjuya ijin nitja kú nungaya ndsaña kú kjia kjuanits’iunguiji kua ngu tsa butjure jo jan gota xixi tsa ma ijin tsa btitjure ngu ch’achi kú kjia kjua’yu kjua’yu kui ijin xungajo kú kui xi ijin ndá ts’ijunña.